أول شي بنطالع كل الشغلات اللي بالثلاجة ما بنترك داخلها أي شي بنطالع كل الأكل بنطالع كل الرفوف والأدراج كل شي وبعدبن بنغسل كل شغلة منهم لحالها الرفوف لحالها الأدراج لحالها الثلاجة لحالها نفسها وبعدين بندخل الأشياء فيها من أول وجديد.